Se l'ai pocu temp parei i pös mach düverté ël frigo e guardé coza a ie ëndrinta ch'al e gia prunt, magari l'ai dë verdüre sut a öli, magari a ie ün toch d'salam opüra veloce veloce pìu ün öu, lu fazu all'occhio di bue a la peila e për mi dizné al e finì parei